Ah, <hesitation> raha ohatra hoe iomana andeha hiboaka zany zaho a de mandany akekeo amin'ny fito mo- na valo minitra akeo, <hesitation> agnatin'zay zany zaho a eo ho eo amin'ny dimy minitra akeo zaho <noise> <hesitation> mandeha mitsaiky na hoe misasa, de agnatin'ny telo minitra na efatra minitra eo ho eo <hesitation> magnano misolo akanjo, magnomana zavatra hoentiko andesiko am't- toerana andianako zaigny.